दक्षिण कोरिया के पाक शैली। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग म स्थित एक ठिन देस हे। ए कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग म हवय। दक्षिण कोरिया ल शांत बिहनिया के धरती के रूप म घलो जाने जाथे। एखर राजधानी सोल हे। दक्षिण कोरिया के बारे म कतकोन बिसेस बात। दक्षिण कोरिया के आधिकारिक नाव कोरिया गणराज्य आरओके हरय। ए देस चीन अउ जापान के बीच स्थित हे। दक्षिण कोरिया के अर्थव्यवस्था विशव के सबले मजबूत अर्थव्यवस्था म ले एक हे। दक्षिण कोरिया के सबले जादा संपत्ति विनिर्माण अउ। बैंकिंग जइसन सेवा उद्योग ले आथे। जहाज कार कम्प्यूटर अउ दूसर इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण अउ। निर्यात दक्षिण कोरिया म करे जात हे। दक्षिण कोरिया के संस्कृति चीन अउ जापान ले जुड़े हे। दक्षिण कोरिया के राजधानी सोल विशव के दूसर सबले। बड़का महानगरीय क्षेत्र हरय। कोरियाई भासा दक्षिण कोरिया म बोले जाथे।